<hesitation> ngana biribuka nga- ngasaba nabirisaba inanaba, nabirinaba inatsumba ekyengyakya, nabiritsumba ekyengyakya <hesitation> inaghenda okwa mubiri nabilhwa okumubiri, ina enda abana, nabiyenda abana, ithwasubulha ahaka ithwalhya ekyeriwolho, ithwasaba, ithwakesya